ډېری کسان معمولا دوه تر پنځو نږدې ملګري لري. د ملګرو عمرونه معمولاً یو بل ته نږدې وي، مثلاً که څوک پنځه ويشت کلن وي، نو ملګري یې هم شاوخوا شل تر دېرش کلن وي. نږدې ملګري عموماً هغه څوک وي چې ورسره ژوره اړیکه، باور او دوامداره اړیکه ولري.